Raha misy haintany an dia rakofako ahitra manify ny voliko mba tsy ho main'ny masoandro, ary tsy maintsy tondrahako imbetsaka isanandro izy mba tsy ho maina na ho faty.